آ، شعوری انتخاب کٔرتھ چُھ زیادٕ تر وقت ایماندار روزُن ممکن، مگر یہٕ یاد تھاوُن چُھ ضروری زِ ایمانداری چِھ اکھ زٕ طرفہٕ سڑک: پننس پانس سۭتۍ ایماندار: پننس پانس تہٕ پنن ارادن زانِو۔